Raha ny fahafantarako azy indray an, dia efatra ny lokona maso mety hisy izany raha ny voajanahary. Maitso, manga <hesitation> volon-tsokola dia mainty mazava ho azy.